अगर मोखे पता चलत की हवाई जहाज में, मैं कोनऊ और की सीट में बैठ गओ हो। तो मैं तुरंत अपनी गलती के स्वीकार करतो और विनम्रता से उसे माफी माँगतों। <noise> ओ मुझे माफ करिये माईने गलती से अपनी सीट ले लाई। यह मेरी गलती आये मैं तुरंत अपनी सीट पर जा रो हो। कृपया असुविधा के लिए <noise> मुझे माफ करे इसी तरह मैं <noise> इमानदारी और शिष्टा से <hesitation> के साथ अपनी सीट पर बैठूंगा। और <noise> उनकी सीट खाली करके उनसे माफी मांगकर चला जाउंगा।